Aminy <shushes> ñ'izay fizahan-tany zay manokana zany: -Tsy mentsy manday raha maromaro teña, añatiny heriñ'androo tsy mi tsy maintsy misiky teña, misiky manday siky teña amin'io e, manday borosy hyy, mandayy eee kiraro, manday kapa, manday teña satroke, manday teña ñy raha ilanteña manokane manahake ñy fitifirasary regny.